Gny fomba nanova lafariny io amy ankapobeny. Laha ohatsy ka vary raha iny, nalà vary iny baka antanimbary eny, natany amizay akotry iny, lafa nitany akotry iny, nilisany i la niala akory rey la vary avao amizay tavela. Vary iny amizay koa lisany, na i lisany amy leo miaraky amy anadeo na i lisany amy raham-bazaha retoa moa ataoko fa mahay raha. Lisany la potipotiky amizay i, <hesitation> iny amizay lasa lafariny.